لو سمحت <hesitation> حضرتك تعرف <hesitation> أقرب مركز شرطة <hesitation> أروح له منين؟ لأن أنا مش من المنطقة هنا وأول مرة أنزل المكان.